هأتخلص من مشكلة الفقر، لأن الفقر من الحاجات اللي بتخلي الناس تتجه إنها تعمل جرايم أكتر وكده <hesitation> وطبعاً بيكون في سترس وأمراض وضغط أكتر يعني على الناس، فمشاكل في مشاكل.